Maka hazo lavalava maromaro. Da atao mifapitikititsiky igny da fatsia. Lafa vita fantsiky i da atao an'efitrano ao am zay. Da igny gn' adadizan'ny gn hazo, igny koa afaky agnatogna lamba. <noise>